أفضل يكون عندي مؤنة لا تنضب من الآيس كريم, لأنه يجيب أطعام متنوعة, وبيعطيني شعور بالإنتعاش في أي وقت, الآيس كريم مثل - مثالي جدا خاصة في وقت الحر, وممكن أستمتع فيه مع أهلي وأصدقائي, وبيضيف لمسة حلوة لأي مناسبة كنت أنا متواجد فيها.